Saawana ləma səsau aa dlautau kaa babu dlawaɗ gərrazan ka təfi kunu ngun se kaiki tləɓan ləmən gara ii təka ci.